बेल्जियम की पाक शैली की बात करें तो, वहां के घूमने-फिरने के लिए बहुत ऐतिहासिक जगहें हैं। और खानपान की बात करें तो, वहां के लोग बीयर और मीठे पदार्थ खाना बहुत पसंद करते हैं। फल में, उन्हें स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद है।